Ah io ai arakaraka kivà ra ôhatra zao masiaka izy akeo a de mazava oazy tsy hafinaritra za fa ra ôhatra izy tsy masiaka zao a de tiako mafinaritra za de io koa ôhatra oe asaigny miamby tagnana izy de ôhatra oe misy dahalo tonga amin tagnananao ake ai de hisiahany iny ai de mazava oazy mafinaritra ana izy satriaa mahavita ilay ra tokony ataony.